أجدر اتكلم العربية بطلاجة سواء اللهجة الكويتية أو الفصحى، بالنسبة للإنجليزي أنا ما فهمته زين، ما اجدر استخدمها بشغلي اليومي، أو بالدراسة، بعد عندي معرفة بسيطة باللغة الفرنسية خاصة كلمات بسيطة أو متداولة وأحيانا أحب أتعلم أشياء جديدة فيها اللغة.